اچھا جی اے جڑا سوال ہے پچھندا اے بجلی تو بغیر یا سولر تو بغیر اس بچ تسان کو میں اے چیز دسناں کہ دیکھو بجلی دی کتھ ہوندی ہے جاتوئی ہے جی بجلی دا مقصد ہے کہ اگرہ سن اجاد کیتی ہے تے بجلی جدو نو ہوندی ہے سی یا بجلی جدو ہوندی بھی ہے سی یہ دیاتان دے وچ اس تیں بجلی نو ہوندی ہے سی شہران میں بجلی ہوندی ہے سی تے اے دیاتان لوگ کیتا گزارہ کر دے ہیں سن۔ جی مقصد ہے کہ نہ موبائل ہوندے ہیں سی نہ اس تیں مقصد ہے کہ کوئی اور تے اور تارچ بھی نو ہوندی ہے سی کم بیچ لوگوں کو نو ہوندی ہے سی تارچ تے ہوا لیجلی لائٹ والی تارچ بھی نو ہوندی ہے سی تے وہ لوگ بھی تا گزارہ کر دے ہیں سن صدیاں صدیاں نو سن گزارہ چھڑیاں ہیں۔ اس طرحاں اس تیں بھی تسی دیکھو کہ وہ لوگ انہاں دی کہ اجاد ہوندی ہے سی مٹی دے تیل ہوندہ سا مٹی دے تیل تے ایک دیا ہوندہ سا تے دیا دے وچ ایک سوترہ دا تاگہ ہوندہ سا۔ وہ دیا دے وچ تلا اس تیں بھی مٹی دے تیل بھا کے تے اس تیں بچو سوترہ دا تاگہ لاڑ کے تے کوئی کو تاگہ بات ہوندی ہے اس کو بات آتے سے بات کڑ دے سے سو آگ لاندے دینے نے تے وہ راتھی روٹی دے ٹائم تے زیادہ لوگ روٹی دے ٹائم استعمال کر دے۔ اس ٹائم کھاندے پینے کوئی جا سے راتھ دی روٹی کھاندے ہیں سے زیادہ نیروندا سا اس ٹائم استعمال کر دے ہیں سے ٹھیک ہے جی تے وہ اس تیں روٹی چھٹی کھاوند. روٹی شٹی کھا گئے ویجستے ہیں سرنا ٹائم ہوئے اس کو پھر بجھا شرون دے پھر اس کو بعد بجھا ستا سا لالٹیناں چل گیاں۔ یہ لالٹین ہوندی سن لالٹیناں کہ جنہاں دی انہاں بھی وہی تیل ہوندا سا مٹی دا بات ہووے۔ تے اس نے نال صرف یہ ہوندہ ہوندہ سا کہ ایک چھوٹی جی ایک رنگ لگی ہوندہ سا بٹن جوندہ جہاں جس کو بات کو تیز کرن جتھے تیز روشنی چاہیے دی وہ اس کو تھوڑا جے کماند تے۔ تیز اجلا روشنی تے روشنی کو کٹ کرنا چاہون مدھم کرنا چاہون اس کو پھر کماند دوئے سیڈ تے تے وہ بات کٹ ہے تے روشنی کٹو اجلے۔ اس نے بیچ ہوندہ اس کو سری بار بھی کہنکہ جو لوگ دئے سے یہ جینی کہ نیرے بھی کی گی اس نے تے شیشوں ہوندہ سا شیش چڑے ہوتا ہوندہ سا اس پر شیش دی وجہ تو اس کو واہ نہ پندی ایسے تھے وہ بتی لائٹ بوجھ دی ہوندی ہے۔ سمجھو اس کو پھر بعد آستہ آستہ جڑے جیہے یہ ٹارچ آگیاں آتھا والی ٹارچاں جڑے لوگ اور اپران جڑ دیوں دے ایسے اس تو سوری اپنا لالٹینوں تو پہلے دل ہی ہوندی ہے سی جی لکڑیاں۔ یہ لکڑیوں بیچ بھی ایک دل ہی ہوندی ہے جس پر جیکر ہوندہ راتے جی دل ہی ہوندی ہے اس کو اکثر لوگ ہون بھی استعمال کردیں لکڑیوں بیچ جیسے لکڑی شڑکنی نہ بلن سنیوں ہوندیاں کوئی استعمال کردیں اس کو۔ وہ دل ہی ہوندی ہے سی اسپیشل انہوں نے اس وقت وہ رہی دی ہوند کراہاں بیچ وہ دل ہی ہیں۔ لمیاں لمیاں تونا کو تقریبا پانچ تو سات دل ہی ہیں کٹھیاں کر کے تے اس کو آستے نے سے مورا بڑا کن. آگوں گا گل آگوں سارے کو تو فیر ہوک کرے رات ہی کسے دے کرہ کو جلنا پیے جلے یا بیاہ شادی ہوئے بیاہ شادی بھی اگلے سرے ایک بندہ ہونا آسک اگلے سرے بندے کو لو مورو ہوئے اتنی ساری دلین بدی دی ہوند تے اگلے سرے ہوئے تے پچھلے سرے ہوئے اس لائٹ دی وجہ تو جڑے جیہاں اتنی پوری جتنی بھی دنیا لوک ہوندی ہیں جیسے اس لائٹ ہی وجہ تو جلن اوہ چیزیں پھر استعمال ہوندی ہیں۔ اس کے بعد پھر کردیاں کردیاں آستا آستا آستا آستا پھر تارچہ آ گی ہیں پھر تارچہ سلہ والی ہیں تارچہ آ گی ہیں یہ تارچہ آوند لوگوں کو راتھی چیز کراوی تارچہ ہوئے لوگوں کی ایک کرہ دی بڑی ویلی ہونی تھی فلانے کو تارچہ ہے جلن اس کو تارچہ مانگا ساں کو آجی فلانے کرائے جلن اس کو تارچہ مانگ کیناں تھے کوئی منڈے جا بندہ ہوندہ ہاں جی وہ تو نی سیل ختم ہونے مینہ دینا ہاں جی کچھ منڈ کرو جلن کو چارج دیون جڑے اچھے لوگ ہوند تے پھر اس کے بعد آستا آستا آستا تارچہ دے بعد جڑے جیہے یہ امرجنسی لائٹ آ گئی ہیں ٹھیک ہے جی امرجنسی لائٹ آن لوگوں کو لوند آن بھی اکثر لوگوں کو لوند بھی ہیں ان کرم بھی جس تے لائٹ جلدی ہے دیاتاں شیطان بھی تے امرجنسی تارچہ دیو لائٹ ہی ہوندی ہے جڑی وہ لائٹ آ گئی ہیں۔ پھر آستا آستا پھر اس تو پہلے لائٹ آن تو پہلے ایک گیسہ والے ہوندے ہوندے ایسے جنہاں بھی وباہ مار دے ہیں تیلہ والے سلٹر جیہے جنہاں بچو منٹل لگ دا نہ آسک منٹل لگے تو وباہ والے ہوندے سے پریشر والے تو پھر تقریباً ادھے گھنٹے جو گھنٹے کو لو بعد پھر اس کو پریشر مارنے پہو بلن سمجھیو. تے اوہندے اسی فرسکلوابرجن سی گائٹاں گئیاں، اسکلوں بعد ہون آستہ آستہ پھر لوگوں سنیں بجلی لانا شروع کر چھڑی۔ میں یہ آندہ کہ بجلی تو پہلے جڑے لوگ آتے، انہاں لوگوں دی زندگی اچھی گزر دی ہے سی۔ بجلی آئی، بجلی سے کافی ساری سہولتوں نے کر چھڑیاں، لیکن سہولتیں نال تسنیوں دے ہے کہ پہلے لوگوں دے جنہوں کو لائٹاں، بجلی، ایشیوز انہاں نے سی، انہاں لوگوں دی سو سو سال عمر ہو جلی دی ہے سی، ایک سو دس سال عمر ہو جلی دی ہے سی، نوے نوے سال عمر ہو جلی دی ہے سی، انہاں لوگوں دی نظر خراب نہیں دی ہے سی۔ یعنی کہ اکھیان دی لاون دی ٹھیک ہوندی ہے سی۔ سو سال میں بھی اپنا جڑے لوگ پڑھے دی ہیں سے، قرآن پاک اپنا پڑھے دی ہیں سے، سو سال دی عمر بھی پیو پڑھے دی ہیں سے، اپنا قرآن پاک انہوں کو واضح تلہفظ نظر آندے ہیں سے۔ سمجھو، اور اس مقصد ہے کہ اس بجلی دی وجہ تو، اینہ مواد دی وجہ تو، چھوٹے چھوٹے بچیں، پندرہ پندرہ سال دے عمر دے بچیں، انہوں نے بھی اینکن استعمال کر رہے ہیں اس ٹیم۔ کی کر رہے ہیں؟ کہ پھر بجلی آگئی، بجلی دی وجہ تو پھر جی، کمپیوٹر آگئے، پھر مقصد ہے کہ ٹیبلٹ آگئے، پھر جی لیپٹاپ آگئے، پھر موبائل آگئے، این چیزیں جس ٹائم آئیں ہیں نا جی، تے یہ لوگوں نے زندگی دی وچھ تھوڑی جی مقصد ہے سہولت جس ٹائم آئی، لیکن سہولت ترنال نار جڑے جی لوگوں نے زندگی بھی متاثر ہو گئی۔ متاثر ہو گئی، دیکھو کہ انہاں دی وجہ تو جڑے جے بچین دی اکھیان دے کتنا اثر پے گیا. بچیں نے دماغ تے کتنا اثر پیا گیا؟ ہاں جی استنال پوری جسم تے مقصد ہے کہ پوری جسم تے بندے دے اثر پیا جڑتے ہیں اس چیز دی وجہ سے۔ اور پکسید ہے کہ بجلی سسٹم آندی ہے۔ اس وی بھی ہے کہ جس ٹائم بجلی جڑتی ہے اس ٹائم بھی بجلی دی شواہ جڑی ہے کچھ اثر جڑا جیا بندے تے انسان دے جسم تے چھوڑ کے جڑتی ہے۔ جس ٹائم آندھی ہے اس ٹائم بھی بجلی دی کچھ شواہ جڑی ہے بندے نے جسم تے اثر رکھتی ہے۔ پھر اس تو نال نال موبائل اسی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بھی بجلی تے چارج ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی داستے ہیں ٹھیک ہے سہولت ہے موبائل۔ یہ مڑ کے گال اسی ٹاپک تے آندی ہے کہ موبائلوں سے بھی کچھ خوشیاں۔ اسان کو مقصد ہے کہ چاک ہو دی ہیں۔ ایک تین خوشیاں بھی چاک ہو دی ہیں۔ دوانہ موبائل سننا سب کچھ جھوٹ مصرحہ سننے پر چھوڑے ہیں۔ اور مثال کرتے ہیں کتنی دفعہ میں بھی یہ کال کرتا ہوں۔ کہ مو کو جارسنگی کال کرتے ہیں۔ میں انہاں تھے گیسٹ آؤس پونڈنا یا انہاں کار ہونا۔ کار ہونا مو کو گانسنگی کال گیتی۔ یہ کدھو جی؟ میں جی گیسٹ آؤس ہونا میں کار ہوں۔ تسی کدھو جی میں فلانی جی آرہے ہیں جی تسی تھاو۔ تے میں انہاں کار ہوں۔ تے میں اس طرح کو پہلے بھی تھا کہ پوزیشن ہوں۔ ٹھیک ہے میں جھوٹ تو بوری ہوں۔ دیکھو نا میں کتنا بڑا جھوٹ بولے۔ تے کہتے جی بھی ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ بولے جڑتا ہے کہ بندہ اس تے بارے پر صبر ہی نہیں کر روکدا۔ جس تو ایک موبائل نہیں بجھتا۔ موبائل کس تو چارج ہو رہی ہے؟ بجلی دی وجہ سے۔ بجلی ہے ہی موبائل چارج ہوکے۔ راجی بعض لوگ آدھا نا. کہ بجلی انسان دی زندگی دا ادھائے سہ۔ ادھائے سہ آسان بلائے دے۔ یہ آسان بلائے دے۔ ادھائے سہ زندگی دا ادھائے سہ۔ کچھ بھی نہیں ادھائے سہ۔ پچھلے لوگ بڑے بڑے گزر گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ انہاں دے دور بھی چیز نہ آسے۔ انہاں دی زندگیاں کی لمبی لمبی آسیاں۔ انہاں دی صحت کی چنگی آسے۔ اس ٹائمہ کو کھوراک بھی اچھی ہے۔ اچھی کھوراک ہے نا جی۔ اس ٹائمہ بھی دیکھو ہر چیز مل دی ہے۔ اس ٹائمہ بھی لوگ نہ فریج ہوندی آسیاں۔ نہ سرونی کو چیز ہوندی آسیاں۔ طاقت بارہ لی چیز۔ لیکن ان لوگوں نے زندگیوں کی طاقت بارہ آسیاں۔ نظر کی کمزور نہ ہوتی آسیاں۔ سو سو سال بھی انہوں نے عمر ہوتی آسیاں۔ نظر ان کی صحیح ہوتی آسیاں۔ یا طاقت مند ہوتی آسیاں۔ صحت ہوتی ہوتی آسیاں۔ کیا ہوتی آسیاں؟ کہ اس چیزوں کو دور آسے۔ ٹھیک ہے۔ وہ دیوی والی کہانی آسے۔ وہ مٹی دا تیل آسے۔ وہ دیوی مقصد ہے کہ اسی ٹیمہ تے انہوں نے استعمال کیتا۔ روٹی ٹیمہ استعمال کیتا۔ سہرنا ٹیمہ آیا۔ ٹھوک ماری بند کیتا۔ سہرنا دا رخ سڑیا۔ ٹھیک ہے جی؟ سہرے۔ پھر وہ دیوی پھر اس ٹیمہ چلدا آسے۔ جس ٹیمہ وہ صبح اٹھتے ہیں سے منجن ملن کو۔ منجن ملن کو یا بکریاں ملن کو اٹھتے ہیں سے نیرے پہ۔ اس ٹیمہ وہ دیوی چلدا ہوندہ آسے۔ یا پھر وہ دو ہی راتیں دیار گزریں کو پھر راتیں روٹی ٹیمہ چلدا ہوندہ آسے. ٹھیک ہے جی، ایہہ ساں کولوں بجلی ہے۔ ایسا مقصد ہے کہ جس بندے کولوں گال ہو، اوہ پیسے راہیں دیہڑی بلب کمرے وچ بلدے ہیں۔ راہیں دیہڑی بلدے ہیں، پیسہ ساں کولوں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسا چلو بے لائی چادہ ساں یا خود کرساں، لیکن اک اوہ اجھرا بلب لگدا بلدے ہیں یا ساڈے سراں تے بلب بل رہیا ہے بجلی دا، کہ اساں تے اک منفی اثرہ ساڈا نہیں چھٹ رہیا ہے۔ اس طرح ساں کو نقصان ہے نا جی، نقصان ہے۔ دو نقصان ہے: اک تاں بجلی دی بیل وی آندی ہے، پیسہ وی مقصد ہے بن رہے ہیں۔ اساں تے گورنمنٹ تاں اکھار رہی ہے۔ دوسری گال ہے، ایس بجلی دی بساں گا اساں تے اکھیاں نقصان ہو رہیا ہے۔ ایہ چیز وی ہو رہی ہے۔ سمجھو ایس کو، ایہ زندگی دے انسان دی زندگی دا ہے۔ کجھ وی نہیں، بجلی دا اس طرح کہ دیہاں زندگی دی چیز ہے کہ اسی لوک آج مقصد ہے کہ سارا کتھوں دنیا دی نہیں جاندی۔ پینتیس سال یا تریس سال نہیں پورے ہوندے دے دے بال کٹے ہو جاندے۔ وڈے تریس سال دے بال کٹنے ہون لگ رہے ہیں۔ اسی جی وڈے اپنی ذاتی کہہ کر دا تریس سال۔ تریس سال مقصد ہے کہ زندگی اک بندہ سوچے دے تریس سال پہلوں لوک شادیاں کر دیندے۔ اک شادی کر رہنا تریس سال دے وچ، تریس سال وچ وڈے بال کٹے شروع ہون لگ رہے ہیں۔ کس وجہ توں ہو رہے ہیں؟ اسی چیز توں زندگی دی نہیں گزری نا جی۔ زندگی دے سامنے نا مثال ہے، پنجاہ سال پہلوں بندہ ہندا ہووے دے یا ساٹھ سال پہلوں ہوندے ہیں۔ بال پچپن جا سال پہلوں کٹے ہون شروع ہو جاندے، ایہہ دے حساب دے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک چیز اس وجہ سے کہ ایسا جنرلوں سے مثال کر دیں وہی گال ہوئی آگئی کہ یہ مری نظر بھی کمزور ہے کیا کمزور ہے کہ میں زیادہ موبائل یوز کرتا ہوں موبائل یوز کرتا رہنا ہار ٹائم موبائل تاڑتے رہنا یہ مری اس پہ پیدا ہے۔ ظاہر ہے کہ بجلی دی یہ چیز ہے بجلی بھی مثال کر رہی ہے کہ بجلی دے بلب پھڑھتے رہتے ہیں ہم صبح کسی ٹائم سے سیہ کہہ رہے ہیں یک دم سے روشنیت آتے ہیں کتنے اثر پیدا ہیں بالکل نیرے ہو جڑتے ہیں آپ سوتے اٹھو یہ نیرے بچو روشنی دے دیکھو بلب پھڑھ دے دیکھو یا مسارہ سورج نکلے تو سورج دیکھو یک دم دیکھو کہ آپ کی آنکھیں بالکل اندھی ہو جڑتے ہیں کیا ہو جڑتے ہیں ان پر اثر پیدا ہیں اس چیز کا کی اس بجلی دے پیرے اس موبائل دے پیرے اس چیز دے پیرے۔ اس واسطے یہ جو ہے کہ لازمی نہیں کہ ہم بجلی تو بغیر نہیں رہ سکتا بندہ یہ گل مرے ثواب بلکل غلط ہے ہم رہتے ہیں میں رہتا ہوں کسی کو بندہ مڑنا لے بندہ ہے ربائی بجلی تو بغیر نہیں رہ سکتا میں رہتا ہوں کسی کو فون کرنا یا میں اس کو فون نہ کر سکا میرے سے مڑنا لے الحمدللہ اللہ پاک ٹنگاں دے دی میں ٹنگاں کہنے کو اس طرح کارا ہو جڑتے رہتے ہیں وہ قصہ دے میسج دینے یا کسی کو کچھ گالا کھانی ہے یا کسی کو کارٹا باتے میرے سے کار جڑتے رہتے ہیں اس کے کار اس نے دوگہ بھائی مارسا اس کے کار پہلے چائے دی پیسہ چائے کھتی بڑھ سی گھڑ کے بھی اتھواسا. سمجھو اس طرح جڑسانہ مکو لازمی کہلے بسترہ باردہ دے کال کرنی جھوٹ بولنا جی بھائی میں جڑے جے فلانے دے بیا ہے فلانے دے پھرا کو دوئے طرف کال کیتی جی وہ تے نٹا تبدیل کر سکے جی فلانے دے نہیں فلانے دے بیا ہے جی سو غلط ہو گیا سا یہ ہو گیا سو ہو گیا یہ چیز جڑی ہے یہ لازمی تنی نہ جی ہی رہ سی جن کی بجلی کو آپنی زندگی دا سب بڑا کنوں یا یہاں نال سارا کچھ بجلی ہے کچھ بھی نہیں بجلی سمجھو یہ استے بڑے بڑے رہے ہیں استے واو داد تو دن لوگوں سے زندگی گزاریا اپنی نیرے بھی گزاریا سمجھو تے نہ مقصد ہے کہ واشنگ مشینہ لگین نہ استریاں لگین ٹھیک ہے جی استریاں نو بغیر بھی لوگ لاندھ رہے ہیں اور استریاں نو بغیر مزہ دی گال ہے کہ استری تو بغیر تسی کپڑا کچھ استعمال کرسو تے وہ کپڑا کچھ عرصہ چل دا دی ہے واشنگ مشینہ والا کپڑا توتے دا اور استری ہو دا کپڑا وہ جتھا مظال کردے ہیں ایک سال کردے تے اتھا والا سال کردے تے دوںہا تساں دے مقصد ہے کہ تریہ مہینے بھی نہیں کردا واشنگ مشینہ والا تے استری والا کپڑا تریہ مہینے بھی تساں کو جواب تے آدے سی تساں کو اپنے زر دستور سی رہا بھائی مرے گونہ گہ گزرش نہیں بھائی میں اونا مشینہ بیچ رول لوکتا سمجھو تے اے چیز ہے کہ نیرے بیچ بندہ زندگی بندے دی اچھی گزر رہی ہے نیرے دے بیچ میتے اس چیزوں کو بڑا لائک کردا ہے، موگ کو بہت اچھی لگ دی ہے یہ چیز کہ روشنی اندھیرے دے وچ انسان دی زندگی گزرے بس اس ہی ٹیمہ تلوہو ہے کہ جس ٹیمہ تے ایک روٹی بندہ کھاندے، اس کول بادن اندھیرے اندر اپنا مندہ سےوے، آپنانا لکھو یاد کرے، سمجھو، تے یہ آن دی ہو جا جی مقصد ہے کہ شادی ہوندی ہے بندے دی، یا اس طرح دے بیاہ اس پچھوں ہوندے، تے اوہ مقصد ہے کہ بلفی بلدے ہوندے، دلہن ساونے بیٹھی دیندے، اندھیرے بھی دلہن پہلے پہلے بیٹھی دیندے، تے کتنی ایک مزہ کردیں جس ٹیمہ دیوا بالک اس کو دہے دیکھتے ہیں، ہم سے لوگ، تے دلہنوں دیکھتے ہیں، اوہ چیز چنگی ہوندی ہے سی، یا کہ مثال دے طور پر، انہوں کو تب بالہ بالدہ، ہزار وار دا تلا دلہن بیٹھی دیندے، دیہاں میں تو بیٹھے دے تانے، اوہ چیز اچھی ہے سی، یا وہ چیز اچھی ہے سی، وہ چیز اچھی ہے سی، کہ کول دیوا کھڑ کے دلہن دا منوں تاردے ہیں، تے وہ کردے ہیں، اس ٹیمہ، اس وقت زبردست ٹیمہ ہوندہ سا، سمجھو، تے ہونندہ ٹیمہ تے جڑا جیہے، این تے گل سنو، اس بجلی دی سن تے میں تاساں گل سنو، دنیا دی زندگی جڑی ہے نا جی، تباہ برباد کر کے چھوڑی دی ہے، تے برہاں میرے سنوں کہہ ستا کہ ای چیز جڑی ہے، تسوں سے ایک سوال کیت آسہ بجلی دی بارے میں، اندھیرے تو بجلی تو بغیر انسان زندگی گزارہ رکتی ہے جنی، زبردست زندگی گزارہ رکتی ہے جی، بہت زبردست زندگی گزارہ دی ہے، بہت اچھی پرانے لوگوں گزارہ رہی ہے، زبردست زندگی گزار دی ہے۔